<noise> Tumbuhan yang selalu saya nampak kelapa lah pasal hari-hari dapan rumah banyak, banyak pokok kelapa, ya.

Ini pasal ekonomi ni kan mimang Um dalam orang bilang kalau anu kan gawat lah ya tambah lagi zaman sekarang ini kan waktu sekarang ini Um harga barang mahal ini kan Um ditambah lagi kalau seorang bekerja di rumah itu Um ada anak enam Um bini tidak kerja Um mimang bajet untuk keluarga itu cukup-cukup saja itu satu bulan.

<noise> "Ya, Um dia ada dua keadaan. Satu keadaan Um tradisi, zaman dahulu kanak-kanak kita suka bermain Um dengan permainan yang agak tradisi Um misalnya permainan kanak-kanak pada zaman dahulu bermain Um permainan guli, bermain Um permainan ""skipping"" atau main loncat tali, Um bermain Um apa ni main belon, itu main-main belon ni main yang tangkap-tangkap dan Um ada juga permainan-permainan lain selalunya misalnya permainan mitatambang, permainan bertembak-tembak dengan menggunakan Um senapang Um mainan dan itu permainan Um zaman kanak-kanak dahulu tapi sekarang kanak-kanak Um zaman moden ni permainan durang beralih kepada permainan yang lebih ke arah menggunakan sistem komputer dan permainan juga melalui telefon bimbit sekarang ni sudah tersebar luas dan anak-anak Um zaman baharu ni tidak lagi boleh bermain Um dengan permainan-permainan tradisional. <noise> "

Cara saya barihat dan menjaga minda yang sihat dingan Um dingan Um cara membaca ayat-ayat suci al-Quran dan juga Um mendengar Um ceramah-ceramah Um yang ceramah-ceramah agama yang-yang Um baik.

<noise> Saya mengharapkan saya boleh menggunakan teknologi untuk Um tujuan komunikasi berhubung melalui telepon bimbit ataupun Um menggunakan Um komputer riba ke dalam Um melaksanakan tugasan, mengadakan mensyuarat dan melalui teknologi ini juga akan dapat mengeratkan hubungan dengan keluarga yang jauh ataupun sahabat yang jauh tetapi kita boleh- Um kita juga boleh Um mengeratkan Um persaudaraan hubungan tersebut walaupun kita berada di tempat yang jauh dan alat teknologi ini juga membantu kita untuk memudahkan ure-urusan Um seharian. Contohnya kita boleh menghantar tugasan, kita boleh me-memeriksa tugasan pelajar dan juga melalui alat teknologi ni memudahkan kita berurusan. Contohnya kita boleh menggunakan Um perbankan secara dalam talian dengan menggunakan alat-alat teknologi itu.

Cuaca yang terdapat dalam negara saya adalah iklim khatulistiwa.

Berjalan jauh ini memenatkan sebenarnya tapi-tapi itulah Um gembira juga pasal hati senang, tenang, tiada mau pikir tinggal tingu dapan saja.

Senaman yang saya suka adalah senaman Um berjogging atau pun berjalan kaki.

Perasaan saya untuk Um berjalan jauh itu memang lah sesuatu yang sangat Um menggembirakan disebabkan melalui perjalanan jauh ini akan lebih banyak pengetahuan dan pengalaman terutamanya tentang negara luar tentang kemajuan mereka tentang kemajuan masyarakat mereka tentang amalan Um budaya masyarakat di negara luar jadi dengan melakukan perjalanan jauh ini sebenarnya memberikan banyak pendedahan pengetahuan baru pengalaman yang sangat berharga yang diperlukan dalam kehidupan ini.

Rancangan tb yang paling saya minati adalah Um berita Um kerana Um kerana kita akan dapat maklumat Um semasa. Sama ada maklumat di dalam negara kita ataupun maklumat daripada negara-negara luar.

Berasa seronok kerana itulah pengalaman yang saya perolehi apabila saya Um berjalan jauh contohnya kalau Um saya melawat Um ataupun mengunjungi tempat-tempat yang menarik dalam negara.

"Iya Um kalau di kawasan rumah kita kita sudah pernah menanam pokok buah-buahan Um kecil seperti Um pisang Um limau kasturi dan Um kita juga menaman Um pokok Um buah naga pokok buah naga iaitu[Um] satu tanaman ya yang menghasilkan buah buah atua dipanggil ""Dragon Fruits"" dan Um sebagianya suda pernah kita tanam dan menghasilkan buah yang sudah kita petik dan kita juga sudah makan merasa Um hasil daripada tanaman itu seperti buah pisang Um juga buah mangga juga kita sudah dapat menuai hasilnya."

Kalau mau cari peguam di negara kami ni kena banyak betanya-tanya lah iya betanya-tanya sama kawan-kawan Um di mana mau cari peguam ya pasal kit-kita tidak tau Um di tempat kita ni kalau di pekan kami ni susah ini mau cari peguam iya tiada dia punya opis.

Faedah menggunakan teknologi ini banyak lah maklumat capat kita dapat yang kita tau kita takan takan saja Um buli kita dapat dengan mudah capat Um ada soalan kita tau kita dapat jawapan dia Um itu lah antara faedah faedah menggunakan teknologi ni.

pihak sekolah ibu bapa boleh saling bantu membantu dalam mendidik anak-anak dengan adanya kerjasama terutamanya melalui persatuan ibu bapa dan guru pihak ibu bapa mesti memberikan kerjasama dalam program yang dilaksanakan oleh pihak sekolah dan sentiasa memantau keadaan Um pembelajaran anak-anak mereka, sentiasa bertanya kepada guru-guru supaya usaha membimbing itu tidak hanya dibebankan kepada guru tetapi juga mendapat kerjasama daripada ibu bapa.

Perniaga-perniagaan yang saya ingin Um idamkan agar banyak diminati oleh komuniti di tempat saya adalah perniagaan-perniagaan yang berbentuk pertanian seperti Um jual beli Um jual beli kelapa sawit, jual beli buah-buahan dan juga daun-daun Um perniagaan.

Dulu beberapa taun lalu mimang di tempat kami ini kalau mau batelepon ka, basms ka, bewasap ka memang tida dapatlah baru seja dalam dua taun ini sukurlah. Ya dalam dua taun ini ada sudah pencawang kana buat Um boleh sudah ba-batalipun, bawasap, batiktok bafacebook semua lah.

Setiap hari Um kecuali Um waktu rehat, masa tidur dan masa makan apa semua saya kurangkan tapi kalau untuk Um aktiviti pekerjaan dan melayari mana-mana yang patut saya akan lihat dan gunakan telefon bimbit.

Yang saya banggakan ialah Um kita dapat berkhidmat dengan masyarakat kita sendiri kita dapat Um berkhidmat dengan ahli keluarga kita memberi Um nasihat memberi tunjuk ajar dan juga kita juga dapat berkhidmat Um kepada masyarakat kita melalui kerja-kerja amal misalnya Um melalui ke-kerja-kerja gotong-royong, melalui kerja-kerja menganjurkan acara-acara untuk masyarakat juga kita berpuas hati kerana kita dapat Um memberi sokongan pada kawan-kawan yang kadang-kadang Um ditimpa musibah atau sakit sebagainya atau kemalangan kita dapat melawatnya memberi nasihat memberi sokongan moral jadi itu satu yang membanggakan kita lah.

Jenis tumbuhan atau bunga yang saya nampak dalam minggu ini ialah Um tumbuh-tumbuhan yang berada di sekeliling ha-halaman rumah saya seperti tumbuh-tumbuhan bunga-bungaan dan juga tumbuh-tumbuhan makanan. Contohnya pokok-pokok lada Um pokok limau nipis, pandan, kunyit dan sebagainya. Bunga-bunga pula ialah Um bunga-bunga seperti bunga kertas, bunga keladi

Um Tempat yang suci atau istimewa untuk kamu dan keluarga mu adalah untuk keluarga saya adalah bilik bilik bilik sembahyang Um dan juga masjid atau pun surau di-di kampung.

Langit berwarna biru kerana ia merupakan Um proses serakan yang berlaku kepada atmosfera bumi.

Um Penghijraan yang ada ini hijrah penghijraan ni ada yang berpindah Um penghijraan adalah berpindah Um saya beri contoh perpindahan iaitu ada yang juga berpindah agama dari Kristian pergi ke Muslim.

Saya mau apa ini Um apa ini kan mau mempelajari ini hobi macam mana mau orang bilang Um berkebun-kebun ini di depan rumah ini <coughs> Um pasal dia buli orang bilang menenangkan kita punya pemikiran lepas itu ada hasilnya bah ya ada hasilnya.

dokumen yang saya perlukan untuk bergerak dalam negara saya atau di negara jiran adalah pasport dan juga kad pengenalan diri.

Apa saya inginkan terhadap anak-anak saya adalah Um mereka berjaya dalam pe-pelajaran dalam bidang yang mereka Um terokai serta Um mereka bu Um dapat memberikan sesuatu kepada negara contohnya Um sesuatu yang positif terhadap Um negara sendiri.

Jenis sukan atau senaman yang saya suka ialah Um sukan yang Um berbentuk fizi pergerakan fizikal seperti sukan badminton kerana melalui sukan ini Um boleh menyihatkan tubuh badan kerana dengan pergerakan fizikal dengan kepantasan dan juga sukan ini menjadi satu Um hiburanlah dapat menenangkan fikiran dan mengurangkan tekanan Um dalam pekerjaan.

"Um Selalu kami atau pun saya gunakan teknologi yang ada sekarang ini ialah menggunakan telefon atau pun ""handphone"" yang memudahkan urusan."

Gu-guru atau mentor atau pun saudara banyak membantu kehidupan seharian saya dengan cara mereka Um menasihati, membimbing dan juga Um menunjuk ajar Um dalam Um hal-hal yang berkaitan dalam kehidupan seharian.

Genre muzik kegemaran saya ialah muzik yang bersifat perlahan dan menenangkan misalnya dalam Um irama muzik Um melayu tradisional atau muzik tempatan.

Um Kalau berapa apa memang pasalnya menggunakan talipun ini Um mimang berkali-kali atau selalulah mengikut Um apa kegunaan ataupun urusan yang perlu diuruskan.

Ya kalau Um kalau kam saya kami adalah penganut agama islam dan Um tempat tempat suci yang yang paling Um keutamaan kami ialah seperti masjid Um kita suka singgah di beberapa masjid melawat ke masjid masjid yang besar besar yang indah indah dan Um kita juga Um apa ni suka berkunjung ke mekah di sana kiblat kita ada baitullah ada ma- masjid nabawi yang yang kita kunjungi ada kaabah yang kita tempat kita bertawaf dan itu tempat tempat yang paling menarik kita jadi kalau Um di kawasan kita sendiri kita suka pada tempat tempat masjid lah kita juga suka melawat kepada kawasan kawasan masjid yang ada di dalam negara kita

Setakat ini telefon bimbit yang saya miliki tidak lah bermasalah dari segi penerimaan atau pun perkhidmatan yang tidak baik tetapi ia cuma bergantung kepada masalah talian internet sama ada talian internet itu pantas atau pun agak perlahan.

Biasanya isteri dan anak-anak akan mengadakan sambutan Um ulang tahun hari kelahiran untuk saya.

Kebimbangan saya tentang telipon bimbit ialah penggunaan penyebaran-penyebaran Um berita-berita palsu secara berleluasa melalui Um media sosial dan juga Um penyebaran Um barang-barang lucah di dalam media sosial dan juga penggunaan telipon bimbit untuk melakukan Um atau merancang perbuatan-perbuatan yang Um tidak elok.

Untuk program kebajikan yang kerajaan Um lakukan sekarang mimang ada tapi bagi saya Um banyak bantuan yang perlu kerajaan bagi kepada masyarakat ataupun rakyat.

Saya menambah nilai atau menambah kredit untuk Um pembayaran telefon bimbit saya ialah secara Um pembayaran secara atas talian membeli kredit menerusi Um perbankan atas talian ataupun Um mendapatkan Um di kedai mendapatkanya di kedai-kedai yang terdekat jika kebetulan saya berada di Um kawasan pekan.

Yang saya lakukan untuk menandakan hari lahir saya ialah dengan meraikan Um meraikan mijlis Um makan-makan, bacaan doa dan juga sembahyang hajat.

Dalam komuniti Um budaya saya, orang yang biasanya menjaga wanita yang mengandung ialah sama ada ibu, ibu mertua, kakak, ibu saudara atau pun suami sendiri lah yang menjaga seseorang ibu yang mengandung itu.

Iya Um di negara kita negara kita merupakan negara yang mengamalkan Um membuka Um seluas-luas nya sektor pelancongan jadi ini mebolehkan Um penduduk dari luar negara atau negara asing Um masuk ke negara kita dengan Um untuk melancong atau melawat dan ini membawa pelbagai risiko jangkitan penyakit dan Um antara penyakit-penyakit yang sering Um dibawa ialah misalnya HIV, Covid kemudian Monkey Fox dan in -ini akan mengancam Um keselamatan rakyat kita dan Um jangkitan ini akan berlaku dengan cepat jika tidak ada kawalan atau sistem kawalan yang dibuat di pintu masuk negara kita dan ini ada men-menjadi kebimbangan kepada penduduk tempatan kerana sudah berlaku jangkitan Covid di mana Covid nineteen atau Covid sembilan belas ini puncanya dari negara luar apabila masuk ke negara kita telah mengancam negara kita dan menyebabkan berlakunya Um sehingga Um mengadakan perintah berkurung dan Um memberi vaksin pada rakyat.

Um Cara saya menjaga badan dan kesihatan ialah dengan cara Um menyediakan memakan makanan-makanan yang saimbang dan juga melakukan Um senaman-senaman atau pun Um berjogging.

Saya lebih suka percutian atau perjalanan yang saya anggap begitu ideal ialah percutian di luar negara terutamanya di negara Eropah kerana percutian tersebut menjanjikan satu pengalaman baharu yang menarik kerana banyak perbezaan dari segi iklim dan amalan budaya yang terdapat di negara berkenaan berbanding dengan negara saya.

Di tempat kami ini ada macam-macam musim ini cuaca, bila dia musim ujan, ujan. Bila dia musim kemarau itu kemarau. Iya, bila dia musim sejuk itu ada juga masanya dia sejuk <coughs>

<noise> Ya, saya memandu Um pelbagai kenderaan yang pernah saya miliki <noise> contohnya <noise> Um dari kereta <coughs> <noise> bergear man-manual hingga ke sekarang saya menggunakan kenderaan bergear automatik.

Saya tidak bermain sebarang alat muzik tetapi saya lebih suka menyaksikan Um kumpulan-kumpulan tertentu memainkan alat muzik terutamanya muzik tradisional seperti kalau dalam budaya masyarakat di tempat saya permainan alat muzik kulintangan

Dalam budaya kami, yang menjaga orang yang akan mati adalah ahli keluarga kepada si mati lah seperti anak-anak, suami atau isteri dan saudara mara yang berdekatan.

Um Saya pernah membuat Um memeliha-memelihara Um ikan air tawar dengan sendi usaha sendiri dan Um nampaknya tidak begitu berjaya sebab kurang mempunyai modal.

<noise> Iya, amalan yang kita gunakan ialah selalu Um kita sekurang-kurangnya menghubungi kawan itu Um melalui telipon atau bertemu dengan dia dan menyampaikan nasihat kita Um supaya mereka menghadapi Um kehidupan Um yang berhati-hati dan se- sen- sentiasa mendoakan ahli keluarga mereka dalam keadaan baik dan itu satu cara kita memberi nasihat kepada mereka dan Um kita akan menghubungi melalui telipon dan <coughs> melalui pertemuan. Tapi yang kaedah yang terbaik ialah melalui pertemuan la. Di sana kita memberi nasihat secara bersemuka.

Komuniti saya memang mempunyai tarian-tarian tradisional atau muzik tradisional. Antara tarian tradisional yang ada dalam komuniti saya ialah <coughs> tarian liliput, tarian anak kuda, tarian lilibu, dan muzik pula ialah muzik dalam kulintangan yang iramanya dikenali sebagai cerocot, Um sumandak timpang gakud, Um gimbar dan beranyut.

Keingin-keinginan saya untuk anak-anak saya ialah mereka berjaya dalam kehidupan mereka dan juga Um dapat melanjutkan pelajaran sehingga ke universiti.

"Makanan segera seperti ""burger"" Um migi dan sebagainya."

Baik Um perkara yang ingin Um ingin di untuk sihat iaitu menjaga Um makan dan minum dan Um sentiasa bersukan.

Tanggungjawab pegawai yang dipilih dalam komuniti mereka ialah mereka seharusnya mencari jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk di sesuatu tempat itu misalnya mereka melihat dulu apa masalah yang ada kemudian mereka mencari jalan mencari agensi agensi terutamanya agensi kerajaan yang boleh membantu dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk di suatu komuniti itu.

Cara saya mempelajari bahasa yang adalah dengan ber- bercakap setiap hari Um menggunakan bahasa berkenaan dan juga merujuk kepada Um kamus yang ada dan juga bertanya kepada orang-orang yang lebih arif.

Musim atau variasi cuaca yang ada di negara saya ialah Um dua iaitu mus-mus musim monson timur laut dan mu-musim monson barat daya.

Be-benar untuk soalan ini Um keluarga kita dulu-dulu ayah atau ibu-bapa kita selalu mencerita kan pengalaman mereka pengalaman hidup mereka kesusahan mereka kesusahan mereka apa ni ketika membesarkan anak-anak dan kesusahan mereka menghadapi Um suasana ekonomi Um mencari makanan Um menghadapi masalah penyakit Um tempat tinggal dan sebagainya dan Um banyak cerita-cerita ni Um dicerita kan pada kita dan ini satu yang menarik untuk di-dihayati oleh anak-anak baru dan Um kebanyakan cerita-cerita ni kalau lah kita dicerita kan ibu leh ibu dan ayah kita, kita masih ingat sehingga hari ini jadi masih ingat sehingga hari ni bahawa cerita cerita itu menjadi pendurung pada kita menjadi orang yang baik dan Um sentiasa taat kepada ibu-bapa.

Ketika bersekolah dan Um ketika ber-bergaul dengan masyarakat.

Saya lebih suka berada di dalam rumah bila saya melakukan kegiatan-kegiatan seperti memasak, mengemas rumah, menghias rumah tetapi pada masa yang sama saya juga suka berada di luar rumah terutamanya pada waktu yang tidak panas misalnya pada waktu pagi saya akan memberi masa untuk Um menyiram bunga, membersihkan halaman rumah.

Um cabaran nya ada juga Um faktor keadaan cuaca dan Um faktor Um kawasan yang ingin dimajukan.

Bagi Um menandakan hari kelahiran saya saya lebih suka menjamu kawan-kawan saya keluarga saya dengan Um makanan Um makanan yang istimewa sebab bagi saya itu sebagai satu tanda kesyukuran meraihkan hari kelahiran saya.

Bagian paling bikin tekanan dalam Um kerja ialah Um apabila Um ada lawatan daripada pihak Um jabatan untuk melihat kerja-kerja yang dilaksanakan di jabatan kita. Kalau dalam bidang pengajian pula ialah Um apabila kita Um membuat persiapan untuk menduduki peperiksaan dan kalau dalam bidang hobi pula ialah apabila hobi kita itu Um tidak dapat dilaksanakan apabila ada kekurangan dalam bentuk kewangan ataupun dari segi Um peralatan.

Um Makanan ya-yang khasiat biasanya kita makan buah-buahan, sayur-sayuran, ikan yang segar, daging yang segar dan kita kalau bulih kita mengelakkan daripada memakan makanan yang berminyak, bergaram dan tinggi be-bergula Um tinggi yang tinggi gula nya jadi maka-makanan makanan yang sesuai ialahs ayur-sayuran dan buah-buahan yang segar[Um] yang tidak di awet jadi itu makanan yang baik untuk kita mak.

Kalau pelakon yang Um saya sukai kalau pelakon lama Um tentulah Tan Sri Allahyarham P.Ramlee. <laughs>

yang saya harap tentang penggunaan teknologi untuk Um saya ialah Um teknologi-teknologi dapat membantu saya untuk memudahkan kerja saya dan Um memendekkan tempoh untuk kita menyiapkan sesuatu kerja ataupun tugasan.

Bagi rakan saya yang gugup tentang sesuatu perkara saya akan menasihati dia supaya bertenang terlebih dahulu menarik nafas panjang kemudian baru memfokus kepada apa sebenarnya perkara yang membuatkan dia gugup dan mencari cara bagaimana kita boleh mengurangkan perasaan tersebut.

Dalam hal ini Um pada sekolah harus lah sentiasa dididik atau pun di Um di awasi oleh cigu Um mendidik anak-anak ini supaya menjadi insan yang baik.

Um Sistem sokongan sosial yang disediakan oleh kerajaan di negara saya adalah amat Um berkesan kerana Um ianya telah diurus Um dengan begitu baik oleh pihak ataupun jabatan-jabatan yang diberi amanah.

Memang penting untuk Um kebersihan diri terutama ketika makan dan selepas makan.

Um Yang paling penting untuk orang awam ialah Um keadaan jalan raya yang baik dan selesa digunakan.

Selebriti atau pela-pelakon kegemaran saya ialah Dato' Rosyam Nor sebab dia seorang pelakon yang boleh melaksanakan atau pun memainkan pelbagai watak dengan Um begitu cemerlang dan meninggalkan kesan yang mendalam di hati para penonton.

Kita menghadapi tekanan atau Um dalam mana-mana suasana yang kita hadapi samada dalam kerja ialah apabila kerja kita itu tidak dihargai oleh <noise> orang lain Um misalnya kita buat sebaik mungkin pada kita kerja itu sudah dilaksanakan sebaik tapi pada sampai pihak pengurusan misalnya kerja kita itu belum capai piawai-piawaian yang ditetapkan oleh majikan kita misalnya dan ini memberi tekanan pada jiwa kita yang keduanya kalau dalam pekerjaan atau kerja-kerja yang kita lakukan sehari apabila kerja kita itu tidak siap pada masa yang tertentu pada masa yang suda ditetapkan atau ada kendala <coughs> misalnya kerosakkan pada alat-alat yang kita gunakan Um mungkin Um tiba-tiba kita mendapat panggilan kecemasan keluarga sakit dan sebagainya ketika menuntut dulu ya lah Um yang memberikan tekanan kepada kita masa yang diberikan terlalu singkat oleh para pensyarah kita dan mereka mahu hari ini diberi tugasan besok mesti diserahkan Um sekian waktu misalnya pukul lapan, pukul sembilan dan kita pun Um juga me-melaksanakan tugasan daripada pensyarah lain ini akan banyak memberi tekanan kepada kita.

<noise> setakat ini ya Um saya rasa cuma bahasa rasmi tu ja la bahasa melayu ataupun bahasa malaysia.

Bagi saya detik yang sangat menggembirakan dalam kehidupan saya ialah ketika saya Um menyelesaikan pengajian saya pada peringkat doktor falsafah. Pengalaman itu sangat istimewa bagi saya terutamanya ketika saya menerima ijazah dalam majlis konvokesyen tersebut kerana bagi saya Um kejayaan ini membuktikan bahawa saya berupaya untuk menangani cabaran-cabaran yang begitu besar dalam pengajian peringkat tertinggi dalam hidup saya.

Um Nasihat yang saya akan berikan kepada kawan yang jauh dari rumah dan merindui keluarga mereka ialah dengan cara meminta mereka bersabar dan Um dan juga Um jadi kan mereka sebagai Um kawan yang rapat dengan kita agar mereka tidak rasa Um sunyi.

Um Cuaca hari ni na-nampaknya Um cerah diawal pagi.

Di tempat kami awan kadang-kadang gelap dan cerah.

Ya kita memiliki Um lukisan tu ya kita membeli lukisan-lukisan yang cantik dan Um kita juga mempunyai taman Um di halaman rumah yang ditanam dengan pokok-pokok bunga Um yang subur dan berbunga jadi Um ini semua semua kita buat sendiri dengan Um usaha tangan sendiri dengan kreativiti kita tetapi dalam Um yang Um lain-lain tu kita beli lah lukisan-lukisan yang cantik tapi kalau dalam hiasan rumah atau di halaman rumah itu adalah kreativiti kita sendiri kita menyusun kita menanamnya dan kita membajanya misalnya bunga bungaan Um berwarna warni itu adalah karya kreatif yang ada dengan kita.

Permainan yang dimainkan oleh kanak-kanak dalam komuniti saya ialah permainan seperti gas bermain Gasing bermain Batu Seremban.

Ya, Um kerja menyediakan pelbagai inisiatif terhadap rakyat dalam negara.

Lawatan ke lautan, tasik, dan atau pun sungai ini sebenarnya Um mempunyai kaitan yang sama iaitu kita pergi ke tempat yang Um berair dan kita boleh nampak di kawasan itu adanya hidupan-hidupan di air seperti ikan dan lain-lain dan dengan Um melihat kawasan tersebut juga boleh mem-memberikan perasaan damai kepada kita.

Jika saya diberi peluang saya ingin belajar bermain golf Um kenapa Um sebab saya suka Um melihat Um pemain handalan memukul bola golf.

Dalam budaya masyarakat saya orang yang biasanya menjaga orang yang akan mati ialah Um ahli keluarga sendirilah yang paling dekat seperti pasangan suami atau isteri ibu-bapa atau anak-anak atau adik-beradik.

Um Detik yang paling menggembirakan saya <noise> ialah apabila saya dapat men Um dapat menyelasaikan Um pengajian saya Um untuk men mendapatkan ijazah dan dan dan dip-dip-dipanggil Konvo pada tahun dua ribu sepuluh Um saya amat gembira dengan peristiwa Konvo itu kerana Um setelah Um menghadapi berbagai rintangan untuk Um melepasi Um ujian-ujian atau pun Um peperiksaan-peperiksaan akhirnya saya dapat tembus juga untuk mendapat segulung ijazah jadi itu satu pengalaman yang amat saya tidak akan lupa.

Pakaian yang saya suka pakai ialah pakaian yang boleh disesuaikan dengan pelbagai acara pakaian kasual yang kita boleh Um gunakan kita boleh pakai untuk kita hadir dalam majlis rasmi atau pun dengan keadaan tidak rasmi.

Um Bagi menyanangkan urusan harian begitulah.

Um Mata pelajaran yang saya minati di sekolah adalah Bahasa Melayu dan kenapa saya meminatinya kerana Um Bahasa Melayu adalah bahasa Um pertuturan yang digunakan dalam kehidupan seharian se-kami sekeluarga dan Um Bahasa Melayu juga adalah bahasa rasmi ne[Um] negara saya.

Ada baik dan ada buruk.

Saya memi-memiliki kolek-koleksi pelbagai objek kreatif, cantik yang boleh dijadikan hiasan iaitu koleksi daripada kraf tradisional yang diperbuat daripada anyaman buluh kemudian daripada mani, daripada tempurung kelapa, daripada bahan-bahan Um tempatan.

Um Beberapa Um permainan yang saya dapat Um pernah lakukan ialah Um permainan Um jongkang-jongket Um iaitu adalah permainan papan dan juga permainan Um permainan apa ni permainan Um memandu kerita menggunakan mesin yang video dan juga perminan kad iaitu Um perminan kad itu adalah permainan Um menggunakan kad Um kad kad judi.

Um Setakat ini tidak juga ada yang kerja yang rumit yang saya lakukan.

Filem yang menjadi kegemaran saya ialah filem yang dapat memaparkan perpaduan dalam masayarakat yang pelbagai etnik di negara saya sebagai contoh filem Ola Bola yang pernah Um menunjukkan bagaimana kerjasama pasukan Bola Sepak yang pemain-pemainnya itu terdiri daripada pelbagai etnik dan bagaimana mereka berjuang bersama-sama untuk memberikan kemenangan kepada pasukan Bola Sepak negara.

<noise> Iya, Um telipun bimbit ni mimang Um membawa pelbagai kebimbangan pada kita. Pertama ialah penggunaannya tidak terkawal sebab penyelia rankaian yang agak sukar untuk mengawal bahan-bahan yang masuk dalam telipun bimbit kita dan Um <coughs> kita mendapati Um kandungan- Um banyak kandungan yang masuk ke dalam telipun bimbit kita tidak Um sesuai atau dia kandungan itu berupa amalan-amalan hidup atau budaya dari luar negara. Dan ini tidak sesuai dituntun pada negara kita dan ini agak membahayakan. Selain itu juga Um telipun bimbit ini boleh mendatangkan fitnah. Kita boleh membuat Um tuduhan Um palsu pada orang. Bulih mengancam urang. Bulih membuat Um sibaran maklumat Um foto, gambar seseorang dan ini agak berbahaya. Selain itu juga Um telipun bimbit ini mimang disalahgunakan. Misalnya untuk tujuan Um menipu, Um tujuan Um buat scammers. Um Scam orang. Supaya Um membuatkan orang itu Um memberi kita apa-apa seperti wang tunai dan segala-galanya.

Biru muda.

Tanggungjawab yang diberi Um kepada komuniti merika adalah menjaga Um kebajikan merika dan juga menjadi Um menjadi rujukan kepada Um ahli-ahli itu- komuniti, tentang sesuatu parkara.

Masyarakat boleh membantu orang yang memerlukan dengan cara kita mengenal pasti dahulu apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh golongan tersebut kemudian baru lah kita mencari jalan bagaimana kita untuk menyalurkan bantuan dan kita dan kita boleh memaklumkan kepada pihak-pihak yang berkaitan supaya bantuan dapat diberikan kepada golongan tersebut.

Makan makanan yang seimbang dan bergizi serta melakukan Um senaman- senaman ringan yang tertentu.

Um Lawatan di pawagam adalah satu pengalaman yang amat Um amat Um menyeronokkan apabia kita dapat menyaksikan filem-filem yang ditayangkan[Um] dan dan di dalam pawagam berkenaan ia ada kategori tempat duduk ada tempat duduk di depan tempat duduk di tengah dan tempat duduk di belakang dengan kadar-kadar Um bayaran masuk yang berbeza-bezalah.